जानबर निरे मेलके होत हएँ । कोइ जमिन भितर त कोइ जमिन बाहिर रहनबारे होतहएँ । जमिन भितर बैठनबाले जानबर प्रायः सुरक्षा, भोजनको खोजी और तापमानको अनुकूलता जैसे कारणसे भूमिगत होतहएँ । जैसि: गेंसा, मुसो, छुछुँदर, साँप, बिछी, चिटी, डोँका, कछोहा, लुखडीया, मुन्डा, आल्फा, प्रेरी डग । जे जानबर दिनमे बन्द लगे होतहएँ और जब रात पडत हए तओ यिनको काम धन्दो सुरु होतहए ।